Ireto avy ny sakafo ara-tantara tiako handramana: ny vary be menaka, raha vao misy famadihana de ny vary be menaka no atao raha vao ao anaty lanonana misy ireny, izy ireny nefa mora karakaraina nefa matsiro.